Geeƴi kafe ɓurɗi anndeede ko wiyetee rabika, robista, ekselsa kañum e libirika. Ɗi ceerti ko e welgol kañum e uurgol. Goɗɗi ne kaaɗi, goɗɗi ne nguuri.